פי אחד אלאיאם כאן הנאכ שבח' יכּאף מן א־לדלמא, כיתלב דאימא יכּליו ליה שמעא שאעלא, אלאשבח' אלאכרין כיבקאוי יטחקו עליה ולאכן הוא מא כאש יקד̣ר ינעס בלא דוא, פי לילא עספא טפאת א־לשמעא, בקא א־שבח' וחדו ולאכן פי דאכּ א־לדלמא סמַע סות סג'יר כיגול חתה אנא כנכּאף, ולאכן יומכן נתשג'עו מע בעצ', ומן תם וلات בדאיית צדאקה ע'ריבה בין א־שבח' ומכלוק ע'אמץ יסכן פי א־לד'למא.